Secund mi ël travai ël travai ideal ch'a më pias al e fe ël pumpista përché vade vade a büté a post le coze e büté si cuaidün al a da manca deie 'na cita man e anche për le bestie cerche dë prezerveie e anche dë l'ambiente, cuindi secund mi ël pumpista a pudrìa esi ël travai ideal